Sanne, nga mi demoowo non ɗun woni golle an. Maaro ndeman mi. <hesitation> mi tutan tan. Maaro duu jogiingo nooneeji kuurɗi. Sabi maaro ɓe mbiyata ɗun maaro tuubakuuɓe, maaro ɓaleeɓe. Maarooji jon kaa njarnete, ɗii ilan tan naannata ɗun. <hesitation> ɗii e hono muuɗun tawetee neɗɗo remata. Jon kaa banngal ɓiɓɓe leɗɗe kaa, tutugol muuɗun, ɗun heewaa.